Raha hoe loko orange ndreka zany an, de <hesitation> tonga voalohany agnaty saignako an de ny mandarine na hoe voangy, io zany tonga voalohany agnaty saignako, raha ohatry izy ndreka orange zany na hoe karaoty